आर्थिक विकास सरकारऊ महत्वपूर्ण भूमिका निज। जू कुछ तरीके निज सरकारऊ आर्थिक विकासऊ योगदान लानो। नीतिया कानूनऊ निर्माण सरकार आर्थिक विकासऊ बढ़ावा रनमो नीतियों रंग कानूनऊ निर्माण लानतो, जैसे कि कर नीतियों, व्यापार नीतियों, रंग श्रम नीतियऊ निर्माण। बुनियादी ढांचाऊ विकास सरकार बुनियादी ढांचाऊ विकास लानलान आर्थिक विकासऊ बढ़ावा केम ज्ञयातो, जैसे कि सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रंग ऊर्जा संयंत्रोंऊ निर्माण। शिक्षा रंग प्रशिक्षण सरकार शिक्षा रंग प्रशिक्षणऊ कार्यक्रमऊ बढ़ावा रानरान कार्यबलऊ तैयार लान्च, जिससे आर्थिक विकासऊ योगदान हाचो।